Lera telo zen̈y laniko anatiny andra araiky amin'ny fihinan̈ana. Lera araiky maraindrainy, matsan̈a, hariva koà karà zen̈y. Dikan'zen̈y kôa fa kôa fa atao edy kaonty kaonty amin'ny ankapobeany zen̈y mety mandany araiky amby roapolo lera eo zen̈y izaho mihinà anatiny herinandra araiky.